بالنسبة اللي غاح أفضل اقرأ كتاب ، اختار كتاب يكون بينو قصص واقعيي واقعد اقرأ وعيش مع كل قصة عبالك مسلسل قدامي ، وهمين القصص والكتب بشكل عام يخليك تغير نضرتك للحياة وتساعدك انو تفكر بعمق.